पुलिसके साईरन आपतकालीनके संकेत करैसै। पुलिसके साईरन सुन्ते मातुर हमर दिमागमे कथी आइसै की एउटै चीज आइसै की हमनिके समाजमे कथी होगेलै। के कथी करदेलै, हमनिके समजमे कोन आदमी कथी गलत काम करदेलै की हमनिके ईजगा घरमे, हमनिके समाजमे पुलिस आईके पर्लै। आ उहे पुलिसके साईरन सुन्के हम्रा बडी दर लगैसै, काहेसे काहेले डर लगैसै हम नैयो कुछो करने रहैसीई न तैहो हम्रा डर लगैसै कथी सोचके की ऊ पुलिस केक्रो घरमे जतै, <noise> केक्रो जीवन नाश होजतै। ऊ जेकर जीवन नाश होतै, <noise> ओकर परिवारके कथी होतै, कैसन आपतसे जाईके परतै, कैसन ननिमन चीज भोगेके परतै उहे सब सोचैत रहैसी आ उहे सब सोचके हमे डुबल रहैसी। उहे सब हम्रा ननिमन लगैये सोचेके, त उहे पुलिसके साईरन सुनेको आरो हम्रा दिमागमे कथी आईये की हमनिके समाजमे कथी गलत परिवर्तन सब होईथ है की यि सब होइके परैत है। आ इहे सब सोचके हम्रा बडी ननिमन लगैये। कैहो हमे पुलिसके साईरन सुनैसि न त हम्रा इहे ननिमन चीज सब दिमागमे चलैत रहैसै। बरी ननिमन लगैये का हम्रा यी सब सुनके काहेसे यि सबसे अब त केक्रो जीवन खराब होईवाला है, हमार दिमागमे आगारिये आगेल रहैये । त इहे सब सोचके हम्रा बरी दुख लगैये आ ननिमन लगैये।